Nogadrain'ny mpanjaka vavy ratsy fanahy anakiray tery amin'ny faran'ny tilikambo aho. Ny ataoko mba hiantsoako vonjy dia avoakako ny tanako hikopakopaka ny ety ambany ety.